والله افضل اني احس ببرد شديد. لكن الحر ياأخى، أحس الواحد ملزق، وماهو طايج نفسه، والبرد يعني ليش أحبه؟ لأن جلت لك إني إنسان كسول، وزي كده، وأحب النوم والسرير يكون بارد، بصراحة وقت البرد و الواحد يحب ينام فى سرير بردان زي كده، و شعور حلو.